Mmami ka̱ nləla ta̱ te achu itarok, and achu itarok va ta na gən inan designed pa̱ n fa ko. de ike n wong te n ya pa̱ mma utarok kuma achu va ta mma ka̱ nləla te chang ká̱ mi ka̱kul. ba pa̱ sai n ga ntəm ka̱ ashe aclass kang nɗyang nləla ka̱t, upo mi ká̱ unang mi ma ɗyang. á mi n wong pa̱ ka̱ nyang pa̱ ɗəp te acommunity mi ma nɗəyang a mi kpa kang iga iro pa̱ ɗongɗong iva̱ngva̱ nɗyang ka̱ atak owan mi kpa so nlà achu mi te a nəm ká̱ mi la achu mi na ji pa̱ chichat ko inasira mma achu achu mi ka̱t ka̱kul pa̱ a yà pa̱ mmami ka̱ nlà-nnap ká̱ achu mi te i nyam á mi rak pa̱ lale nyi iya̱m va̱ yi mmami ka̱ nləla, kuma nyi ivəngva̱ yi ɗom pa̱ unəm va̱ mmami ka̱ là ká̱ na te a yi. So n là achu mi te, achu fa achang ká̱ byet fa kuma akatda va̱ mmami ka̱ n ɗər achu mi te a nəm ká̱ mi na a yà pa̱ nna mma bur a yà pa̱ inan ya ka̱ ngga va̱ng I ɓa nnáp akwali onəm fa, n dər pa̱ inan iga nnap akwali o ká̱ achu itarok, ka̱kul pa̱ achu itarok te, achang ga yà ká̱ nlà ka̱t mma ka̱kul o kuda ranggo va̱ wong pa̱ ka̱ ô ɓa mbin atarok te, i nəm akokari pa̱ ó fye achu atarok ta so ka̱ a yà pa̱ achu atarok a chang ka̱t te unəm uro ka̱ i nəm amamari pa̱ o fye pa̱ ka̱ là achu ta ka̱t so kuma achu va ta n yà ishi i ko so mi là pa̱ n yà lucky ka̱ va n yà utarok kuma nfe i tarok nfye itarok mi pa te ba pa̱ anyam pa̱ nfe chit ko nza̱ nranggo nggo ka̱t amma de ngga nɗap va̱ n fe te ìgwak chang mi ko na wat ka̱kul pa̱ mi iya mi là ká̱ unəm uro igani ivəngva mmami ka̱ nlà ká̱ wó aɗak mi ko aɗak unəm te iya i là mi na aməma̱n á na so nlà itatok te yà pa̱

Te nfeel pa̱ n ga atak ta na ga nfe pa̱ itarok ta te nna mma ka̱ nləla na lyat ɗo? Ka̱kul pa̱ after nva̱ n ga fa ka̱ acamp te n ga təm ape pa̱ kpa̱ɗing fa mmami ka̱ nlà nnap ka̱ itarok ka̱t a yà pa̱ u fe n là nnap ká̱ itarok te, là nwor awor ka̱ awoya kuma nwor awor ka̱ nzhi nggo ama pa̱ unəm uro alyam ka̱ astreet ta te nlà nnap ká̱ itarok na te a yà ka̱t ka̱kul pa̱ ngga ashe achu va ajam ka̱t kuma uro i fe achu mi ka̱t amma ka̱ nda va̱ unəm ta ɓa là á mi pa̱ owan mi yà te nyar ilum n ga atak ta n ga atak ta after va̱ nle ka̱ aladi te nkyén amashin n ga chu atak ta, nva̱ngva̱ ga mma n ga ya otarok din omma ɓán ɓa atak ta chit ka̱t so n ga təm ovan oro mma ka̱ nəm nsal ka̱t ta ɗa̱p awong chit atime va̱ n ɗom pa̱ ka̱ ngga nzhi iya̱m mi mma